Untuk dodoe kakau sona ita uku ta isik ka tao lo mejik dale boma basa sona ita safe isik basa sona cok kan ini leo losa tasak so na eta bisa taa.